La kú <noise> xen jnⱥ e kiee’ nóoó ere lún la, ekiee’ nóoó juⱥⱥ’ jnⱥⱥ’ jú jmíií lakú xen jná a jia’ káaá jnⱥ nóoó kiee’ kuxí, o nóoó kiée’ raa’ xen jenuu ajia’ káa’ <noise> ejö jná, porque jná a jia’ dxǿ lɇ kiaa jnⱥ ere káa’ nóoó jö kí xa köö dsóo e lɇ kiaa jötu jnⱥ <noise> jö, nóoó e lɇna ‘ñaa e dxǿ jö gá kiáá jönɇ, nóoó ejuⱥ’ tý oo ere káa’ nóoó exin Nutrioli la’ xin nóoó ekáa’ jnⱥ kí la’ jö ajiama’ ere k’aa’ nóoó kiee’ kúxí jö kí sán bá nóoó jö juⱥ’ dsa jmⱥⱥ oo sý’ <noise> jnⱥ ejöba nóoó jöba káa’ jnⱥ ela nún jö e jmⱥⱥ gá dxǿ kiaa kí xa dsóo e kien ba, ejöba ae káa’ nóoó jö jötu lakú, <noise> lakú jia’ dsa jö joo’ ba ere jmóo la’ jö xiru e ‘nⱥⱥ jö eajiama rejó dsóo elɇ kie’ kí la’ re lɇ dxií’ tý oo.